ଜୁନ ମାସା ଵିଶଯରେ ଭାଵନା କରନ୍ତୁ, ଯହା ସହୀତ କନା <hesitation> ଜଡିତ ଅଚ୍ଛୀ। ଅପନାଂ କା ମନରେ କନା ଆଶେ। ଉତ୍ତା ବର୍ଶା ଅରଂଭଦ କରକୁତୀରେ <hesitation> ସଂଜୀଵା ରାତୀରେ ଥଂଦା ପଵନା। <hesitation> ଟୀକେ ଟୀକେ ଆଓ।